Qush turlariga keladigan bo'lsak: qizilmox <hesitation> qaldirg'och, to'tiqush, porgash, jonon, qizilqush, karaqush, shirinqush, dov, qura, kabutar, musicha, burgut, ukki ya'ni boyo'g'li, karxat, qarg'a, kaklik.